एबे घडीया सभ एबे बहुते नै तरिका से यापन ओथिया जुन समय बडै ओकरके कहदिउन बराबर रखते रहसिहे । एबे एखनाक इअ कहदेउन जमनामा एखना त एबे बहुते नै किसिमसे उअ यापन ओथिया कहदेउन जुन इअ जुनवा बडै, समय बडै ओकरके बराबर एबे हिसाब मै रहसिहे रखसिहे । एबे पहिना पहिना मने जुन कहदेउन उतुरा हैने हलई बिकास भेले पहिनाक जमाना तखना मने स्पृङ्से हलउ चलई । एबे स्पृङवामा कसनक हसौ एबे स्पृङवाके एबे कहदिउन एगुडा दम देओके कहसउ एबे उ जसने दम देले जौं उ स्पृङावा घुम्सिहे । अ ओसने कहइक माहा हसे उ स्पृङावा घुमघामके एक ठौरा कहदेउन एट्कल रह्सिहे हसे ओकरमा ओथिहिया सभ दाँती लागल सभ हसौ एगुडा गुलगुलार गुलगुलार गेर नहिया एगुडा बनके रहल हसउ । अ उ स्पृङावा सभ हुन्का घुमोले जेसिय हसे उहे घुम्लेसे ओकर तीनहु जुन सुयवा बडै उ सभ घुम्सउ । हसे ओसनेसे हसे मन्सवा कहदेउन कतेक जुन भेलई, कतेक बजलई कहके ओकरहिं से थाह पोउसउ । अ एखना जुन बैटृया से चले वाला बडै हसे उ चैं एबे एगुडा कहदेउन एगुडा कथी एगुडा छोटेमोटे एगुडा ओहंवा ओथिया एगुडा मसिन नहिया हसउ । उ हसे कहदिउ मुटुक नहिया काम करसिहे । अ उ मुटुवा कहदेउन मन्सवाक मुटुवा कस्के धडकसै ओसने नै धडकके उ एगुडा ओथिया जुन समय बडै उ ओथिया नपले जेसिहे ।